أهلين بيك، <hesitation> شوف السيارات هذي <hesitation> هي أفضل حاجة <hesitation> في الوفيرفي السوق الإقتصادي، من ناحية البنزينة، <hesitation> مريحة الحق جدا، وعندهم مميزات أمان، حتى السعر ما تخافيش عليه مش غالية، نقدر نساعدوك فيه <hesitation> تقدري <hesitation> تديري دورة في المحل <hesitation> وتشوفي فرق السعر إنتي بنفسك.